Ummolowoɗa, njuula, toro ɗaa joomiraawo, keɓaa mbottaari bondi, ndi ngiɗɗa, ñaamaa kaara, dembo, ummolowoda, njahilawaa pelle kuugal maa, keɓaa ummolo ɗaa ngarti law, looto ɗaa ñaamaa.